Hanii leddi vurtina doka je anaftirta be tadiɓe ha nder wuro koh a naftira ɓe hunde fere je la'arata no hemɓe watta kujeji maɓɓe ha nder wuro koh ha pelle kugal koh pelle jangirde, ngam nonnon a heftan to goɗɗo waɗe hunde naseto ɗyamimo owara o yecce koh o fewuma ba, ngam ta'a laare camira mai a heftan ko ɗumi. anangan gujjo ma be mai